<hesitation> انا الصراحة مش جيدة في السباحة ولا عمت ولا جربت ان انا نعوم لأن مفيش بحر ومجاتليش الفرصة في يوم ان انا نروح البحر ونتعلم السباحة، أو حتى نطفو على سطح المية. ولا اثناء عاصفة بحرية يمكن انا لو اتعرضت لموقف زي دا ممكن نغرق ونموت. <hesitation> خصوصا ان السباحة في الظروف دي هتكون عاوزة تدريب وعاوز مجهود وعاوزة وكت وفراغ ان الواحد يقدر نتعلم السباحة، فالبنسبة لي الموضوع هيكون صعب يعناي.